Ny raha miaña anaty rano ankoatry ny fia koa zañy no- volañintsika enanik'io. <hesitation> Sahoña, da <hesitation> voay( mavo), da mamba koa, da sokaky rano, da drakaky.